أكيد الفظاء، إني أشوف ال-الحياة من فوج شوف الأرظ كذا من فوج شوف كل الدول اللي شفتها هذي، شوف آسيا بحجمها الحجيجي أفريقيا بحجمها الحجيجي أفريقيا أعرف أنها كبيرة جدا جدا كمساحة آآ و يعني مثلا أكبر من أمريكا وأكبر من آسيا وأكبر من كل ال-ال-القارات ولكن الخرايط تجيب لنا أفريقيا مرة صغيرة فأنا أحب أشوف حاجة زي هذي من فوج من النظرة الأوسع والأشمل.